मुख्य रूप से लोगों का बाल पांच अलग अलग रंगों का ह्वे सकदिन। काला, भूरा, गोरा सफ़ेद या ग्रे और कभी कभी लाल। येका अलावा बालों का शेड भी होंदिन। बालों कू रंग आनुवाँशिकी से जुड़यु होंदु। लोग बाजार मा उपलब्ध कैमिकलों का माध्यम से अपना बालों थें कै भी रंग मा ढाली सकदिन।